Tsy dia maharisika loatra aho hanao <hesitation> hilokaloka amin’ny fanatanjahantena. Amiko tena fanariana vola fotsiny izy ireny satria an tsy ho fantatra mihitsy hoe iza no haharesy an, iza no ho resy an, iza no mety <hesitation> inona no zavatra mety hitranga tampoka. Dia izay no mahatonga ana tsy maharisika hilokaloka amin’ny fanatanjahantena, na amin’ny loka amin’ny ankapobeny mihitsy moa izany.